افضل ان اعيش في عالم خالي من الفقر، لان الفقر يؤثر على الجودة للحياة بشكل كبير، والفقر يؤدي الى كثير من المشكلات سواء الصحية سواء كانت الاجتماعية، عالم يكون بدون فقر بيكون فرص متساوية لجميع الناس وتحسين حياة كل الناس بشكل عام، بينما التلوث ايضا لكن مهمتنا القضاء على الفقر سيكون لها تأثير اعمق.